Rô Karazan̈a sôsy ampiasain̈a zen̈y koa fa mahandro aminy Karazan̈a loky isakazany karà ohatra sôsy soza, sôsy tômaty sy dongolo àby ren̈y, sôsy blanse.